साउट एप्रिकानी कॉल्ट्र रा इंक्रिब्डिव्ली डाइवर्स सादं निक्स अपृतेल नेश्ठीस हार लेंग्वर्श्यस लिधाखाई। बिसर एवरोपिन सेकलर सेरेडर्श अले ब्रितिश अले इंग्डियन इमाइग्रेंड्स वर्श्यत एबाद। बिसनी <hesitation> माबाया शेब जानाई, कॉल्ट्र रस्यत जानाई। बिसनी की एस्पर्ट सावले दे इकनित पर वर्षितियो। बिसनी कॉल्ट्र सावले <hesitation> जून्गू, जोशा, सोथो, स्वाना, वेंडा, देबले, और कोशियन, उनिक, जैपरा, इंग्लिक, आरेफ। डिस्टेंट कास्तंस लिंगोड्ड ट्रेडिशन स्पूर्जन मिलाई जुलाई थानाई। लिंग्गोड शावले सौचिर्दिफ, बनीचो, पोरिच, ब्राइब, परमती। मिस्पोसा दिसराब्पिर किकें आये सौचिर्दिफ के लिए।